Lo yeba lo exlyeba, xe nak re yebana re exlyebana za ndyakor xlye, naze nzo roamen ben xenak men nzo roamen ngo nit manger nzo roamen nke yeke yopor tyz xlye nzo xlye xil mbay naze tamen- tamen lud kabmen lud mezka lenor o gadmenor kon mezkal na tamen zi zi lus nit jwur' lut nit a jwa'nta re jwa'n la'ba mbay jwa'na nly ze ndayay lor, mbay tyz xenak yebey- yebey na anta naptur yebey mbay nzo beza nzala cho mbay re jwa'naze nly mena yez men re ya xe tyz choy tyz- tyz yei naze thiob lud nit kalipa na la gordoloba la layeina la baporuyna yo lud yaxa yo lud ncheyida yo lud mzina, mbay yo lud yera re jwa'na kozmena ze tobmena mena lo ki' naze jwa'na tamen- tamen o jwu'men tyx cho ndyak ye tamena gumena bix cho re orbix nchaka na mbayna kozmena kon lud mzin choga mzin nkenumen re jwa'na kozmen naze par tayal naxe ndiey tayal jwu'rey tyz nyeo ta na yod mzina anta ntek yenor anta ntey yekor na jwu'dora. Mbay na re jwa'na re ya nliyza naze na tyaktamen na lyad ye pexmen za na lyadmen ye jwa'n gabmen menzo roa men nlya ye len pexna asta xe nak re orbixa nzo bes ngujmen or tak na nieydmen cho re jwa'n wana nly numen or, mbay tyz gabmen na na yo tamen lud re jwa'na anta jwa'n laza tak nzo bes ndyakmen cho re or bix cho re re mne gox njwi'mena nzo bes anta nke yekxa re romed laza ro re jwa'n laza mbayna re jwa'n ta nak re doktor naba ze mtobxa thi yib ladla mtobxa per re xa gox re men goxa nda lud kuent mbesxa lud lomen mbesxa na nazu yiba tyz leo nke yin go keo yib per neo na kon ze lyogan loney tan nzo roa yeba na na niedmen cha ye nazuy cha ye nala xenak pa re mbi bixa nzo bes na nalitmen gan toyakmen mbay na ze nkeyen men ndamen lud lo re xa ta nly beba re xa ta nly tantokay lud mena mbay na nzo ves re jwa'na na nazu re- re romed ta nde beba mbay na le ye na tal bes nakina re jwa'n jwa'n nal jwa'n yop jwa'n re jwa'n laba jwa'na ngen kuan nli nuy or konze tamen ta jwu'rey konke za na kalasta or jwu'rey xe nak re or bixa xanak men goxa re men goxre mas na kualkier jwa'n nchu kualkier jwa'n tyz chokuan taxa gabmen kuan taxa jwu'men ze ndyakmen thi ye pues nchu'mena mbay tyz ndoro toztira ndoro toza mbay na nzo roaxa men gabxa te' zeb. Te' zeb ngabxa- ngabxa yenor mbay kexa la xnou'na- la xnou' ngabxa te' zeb jwa'n ndaxa po lad ta ntoxa ngona, be ngona naze nkuaxa lud te' zeb na ntoyexa te' zeb naze ngab xey lo- lo ya xnou' naze nkexey yen men, mbay na thi dibana na ntoyexa te' zebna za ta te' zeba gumen naze jwa'n ngoy ye ngoy re jwa'na nde loy re ye pexmen nde roy mbay tyz tata benta tud ye nke ximen tyz ley nchijmen na la nke nit ximena nke re jwa'na mbay naze zyaza lud nit limunza nit limuna na yo lud kanel yo lud mzina naze jwa'na njwu'men jwa'naze ze nday lo men za nar ryod ye ta ndiak men, mbay tyz le orbixa kenap men or na ryodor lo yop ba te tobor lud- lud exki yoba na ba chokuan ndo blir na ndo jwi'men lud lor naze na ryo tozta or tyz ley ndoyo ndo toz tir yi' liz ley ndo toz yop na tadmen dis yar yop mbay na tadamen dis yar lo yop mbay na tadamen dis naze ryor lo nazu tuz anta nabezta nak palad ryoy za ryo, mbay taga nak tyz gabmen na tyenkemen re xe nak re orbixa ntyen kemen zi zar za nak tyak yizta or a zib la ndo jwi'r no a zibla re jwa'na jwi'na ndo jwi'men or ndolaz men or per na gab na asta ryda ak todanor men or todan men lo yopa todan men lo re jwa'na. Jwa'na ze ndebe ye xiz ze or ryor thi palad ryor ndar zi lo zyn nadr thi polad nxyenor ye wiz anta yiz anta yiz per miska re men gox mblimenaza na- na na dad yi na ndadmen kenkuan ndakor por ze bixor per lo nabi zera nlirey zera ndyakor zera ze, mbay naze mbes rexa re men goxa lomen re men mas men gox mbesxa lud lomen za len polay mbesxa xa na nda dis ze nryo nde zijo palad nde zijo mbay xaga gona na tado dis ryote xino na tado dis na nxepa ba na yan xino per na nayana men ndoken men or anta- anta re jwa'n laza anta re jwa'na mbay anta jwa'na bex numen or anta jwa'na ngalmen mbay na nzo bes na anta nryo re jwa'na nryo re jwa'na jwa'na nden- nden po ndena jwa'na ndey key ndenkey nzo abes mas nketea mas nketea la tayia mas re jwa'n tayia mas nketea tayia mas la tayia mas re jwa'na tayia ngoa lo re xa ta mda lud re jwa'n laza re- re njwi're men jwa'n nayiza na li na- na- na yaktala na jwi'dey na na yadey na puez ryanumen ryanumen lo le men xe nak yez menr nda lud njwe'z le men nda lud lamen xyanmen yej men- men byo men naba ze bro thi dis exkap romen naba ze mbro thi dis naxin romen naba ze mblimen thi xab narax naba re jwa'na kuan ni re yiz yiza tayia nchepa yiz bixa. Ndyakmen per nzo bes nkuanmen nixa thi jwa'n tya ndenkey tya ndena mbay naze lasmen luda ye wi'men ye na men luda lo rexa ta nlybeba lo re xa ta nchax nzoba ta ngijnu re uraka ngij re jwa'na ze len kuan nak luda nzo bes jwa'n jwa'n bix naka per tyz men na ryad nudamena za tyaga ndyen key za tyz men branumena luda mbay jwa'na ze ba nly gana kualkier cho thi romed o cho thi la bixa jwo' yo naza mbly zina loa' naya nabay.